Raha hoe gitara izy amin'ny piano ndraika dia raha ohatranahy manokana dia samy tiako hianarana aby izy roa. Fa ny tena tiako kokoa zany dia ny mitendry gitara. Hitiavako mitendry gitara mba ahaizanao raha tokony hianaranao zany a sady afaka hamoromoronanao hira. Dia ohatran'izany koa ny piano mitovitovy mi zareo. Fa ny gitara zany no tena magnavatana anahy kokoa ny tena tiako hianarana noho ny piano.